نون, جو بريفار نعيش في زودياك هاكا تصلح هاكا في وسط الماء خير, بارسكو هاكا ديبلاصي بزاف تعجبني انا هديك نحس راسي اون بلان ناتور, ماشي كيما هاكا في دار في شجرة نحس راسي غي قاعد